Ny fandrehetana jiro koa indray dia mampifandray ny ampola amin'ny herinaratra izy io ary ny fomba fiasany misy bokotra anankiroa izay pihina aminazy, raha bokotra on izao no potserina de velona ilay ampola, raha ohatra kosa ka bokotra off de maty ilay ampola.